Achhugo ummatoore do vola ko yidi do mai sharru masin, ngam mai handi be viya ardiibe barra ummatoore dow dudugo volde,